Mexico, jae mopeti teta guasu tuisagueva norteamerica pegua, opaete kua Mexico yaikua kirei jaereta <hesitation> hatsa kua momento oivaera jare jukurei teta oyeapo vaera ikavi, tuisague, borombuete, jae jerakua de que jeta gunoi tiempo rupi oñoraro estado unido rupi jare iru teta reta ndie, jaema jae kua jekopegua añe Mexico mopeti teta tuisague va, gerakuague jare opaete ikirei ojo jokope oputuva.